عميل سري ومهمتي اتسلل على منظمة اجرامية! - اول ما اعملو انوو اراقب الاتصالات مالتم اغشع وين عيغوحون ؟ وين عيجون ؟ مع من عيلتقون؟ المكانات الي يتواجدون بيها اكثغ شي ؟- وبعدين اجي ادرس هاي البيانات، وعلى ضوئها اقرر اش غاح اعمل